Ane anea ma'ane hapiase mo'o ane anea na ma'ane apiase hooo kepilaye tiak ka epuli puli ehomoe inahe de apelua ada mi ane apiase mo'o me ane wae mi pale wae tokh kode sahade hapiase mo'o mepale hapiase ho miane loka le yemoi'i edewaya mande pena mui kaitiak si sihono ho ane anea de ma'ane mapui utane lane ma'ane likde ma'ane sahai kai'tela disahae de ane anea ho yele ma'ane mahak kai temak kai tiak si siu we' tane wae weneu namui pale pale na me'ane apiaso ho nemo painama mi ane min pale apiasoe lau mi ani eo kepilaya i diyamu e dade ahono ehonoa hoke pi layamoi'i a akhkek la ida'ea i ahomoi'i aselu inaya deu pedi pekai de ma'ane hapiase dina mu ma asias wes aselu le <hesitation> tiasi sepusi sie e i'da'ging nake hede akusem ma'ane ke maselu ane anea yang oho Ma'ane wae hutane lau ni wae weuw maweneu de wae e ya'akuse ma'ane wae weum ma o matana wae weu neu lepai baisi hakeusi yono hapiase mo'olo pae si titaneu sitane udue'e huwae weneu wehono hapiase hu menama apale uwae wesekawane mo le ou umo deahap maitila ho wa i'da'eak ane anea inae hideu homo ma penamue makaik tiak e selu lesi `anek ke sehono si aselu siana waiho siana wai tukahela'i anawae e'udu si ila ho apelua ada ke sa aselu si si ila ho ida e sima'o ndamo inahe deho a'ane hapiase wai no a maikila hapesielu apalea ada deu ida esi ida esi tuka moi ina moi na mapena mui penai mui si ane ane ane a si ane wae weneu de si ane waidimakeme siane wae guapute si hutea ane anea wae wae apute de de si honeo musi aneu selu si ana wae ho si ana wae nya'ama i makaitiap e namui tukahedeme Si ana wae ho olai enam moin nahe dew'itewai itewai na inahe deum mo'i moa ani hapiase na honese uhatapae u wemi pelu adas mi hanea le mi ane hapiase mo'o mi ane hapiase ho luke pi layem mo ane anea de ane anea o he'hoke ma'ane wae weweneu ma ane anea wae weneu ke. utane le launide kasinapu lau ni kapaya lau ni dein sahaide unk takalean i puli sepu sahaed ndeho yele tan mal ma'ane utane lau na ka eyele menama menganeo hapiase ho kenya na ana miselang wing tiamu e nid pul pulu pulu ida emi